खाणू खाणा बर्तन प्रकार सबसे पैली थाली ज्यामा हम नौरमल खाणू खांदा। कटोरी जी मा हम दाल सूप चटनी परोसदा। प्लेट ज्यां हम सलाद मांस या हल्कू फुल्कू भोजन परोसदा। अर कप ज्यां हम चाय या पाणी परोसदा छिन। यूंक इस्तेमाल हम खाणू की मात्रा और प्रकारा अनुसार करदा।